حسب حالتي النفسية ساعات كيف نكون متغشة وإلا حزينة وإلا منيش لباس نسمع نوع معين اللي أساسنا أغاني حزين وكان يكون فرحانة ماذا بي أغاني فيها إيقاع نتعبر بها على فرحتي أما في المجمل مش يسر نسمع أغاني ومنش يسر مغرومة بالأغاني ما وين هيك مش قبل.